De ngua rlarma gua setka savrama qalain lue dura mali ram ngat prama takmrirang. I durat matna sagal ama galip. ngana ma rim. Urat mat na sagal ama res durat matna. urat manta sagal ama res durat matna sagal ama qokau. butrama qalain dutit buram nam lamak mana kenaqi. De magat. idurat manta. urat manta i uranarlip siyarang ip savranas. Taqurla be da ngut manta i nugtle ngu de nguraqurla ba ngunarlip siyarang de ngutmat na i arit qurlingua ragurla de ngut manta ip tlunqra ip savran as da de kuasik de diip kuasik kurlingua raqurla i quasik nguat dan mraqarang da qurla. Ba slap slap pra ngua i ngut mat na da de quasik de diip kurli ngua i ngut mat na da de quasik de diip kurli ngua ragurle rlagarlak mat savrangua. Raquarl luge quasik qatmatna. quasik aga ma ngaritk ba quasik qatmatna. Da diip ngut manta de diip ngutlu lungre i ngat dan da de quasik de de quasik ngat anana aqarana taqurla. Ngut matna ba rlurluit tam da quaqamas dap qaitkika de diip ngutle lungre ngat dan. Davip quasik de de qurlingua raqurla. ngut matna ba ngut matna ba quate ama lak ngua da qaitikika ngut matna i ngunarlip siyania. Ngut manta sagal amatak mrirang mai i magat dirang ngata navrangva i ngut matna raluqa. Nani magat daga guirltait baraga ngua ama qalainga de magat ramirana da quasik i qualiranga da nguatit ip ngumana irang lamak mana ma kenagia. De magat da saqi nguat dan saqi ngut matna. Qaitkik ngut manta raliranga ip magat da rluitam da quaqamas de ya dap slap slap prangua ivip ba quasik de diip qurlingua raqurla da ngut matna qaitkika ba marlatki. ba ma rlatki da slap slap prangua i de quasik de diip qurlingua raqurla. Ngut matna ma galipmat ba ngun ban prama kap savrama avatki ba qurlingua vamgi da ngut manta rama qalainga ip tama luvan savranas da ngut matna rama qalainga ip savrut mai da diip quasik de de qurlut taqurla. Qaitkika ngut taqan i diip quasik lungra de diip quasik ngut manta. De qurlingue rarqarlani i quasik nguata aqarang da quasik nguatas ba ngut matna rama qalainga ip prama res da ngut manta rama qalainga. Ip prama G. Kabalaqina da ngut manta rama qalainga prama tak marirang mai sap mat vatki. Ivirang ngatat navranqua da quasik de diip kurlingua raqurla. Ivirang ngatat navrangua pa gua vatki. Da de kuasik de diip qurli ragurla da ngut manta rama qalainga. A ma qalainga de diip qurlingua raqurla de diip ngutanang aqa diip ngut manta i rluirluit tam da qua qamas i ngutmatna de de ngutlu ama qalainga i gat dan dave ba quasik de diip qurlingua raqurla. Ngutlu guari irat manta da ngut manta i slap slap pranguai raqurle ngunarlip sama qalainga ip ngun bandam savranas i diip quasik de diip rlaqarlak savrangua. Be ngunarlip sama srlaptki de qaitkika de ngut manta rama qalainga i nguara ma srlaptki davip quasik de de qurlingua. Raqurla dap slap slap prangua i ngut matna ma galip matki ba ngut manta ma gi tama qalainga i qatat navrangua da diip quasik de diip qurlinga raqurla. Ngut manta rama qalainga i ngut ma gia tama qalainga i qatat navrangua da diip quasik de diip qurlingua raqurla. Ngut matna rama qalainga i ngut matna ma gi. ama nionmat bama gi <hesitation> ip levirang ngatat navrangua. Da qaitkika slap slap prangua ra liranga da de quasik. de diip qurlingua raqurla da ngut mat na. I ngua de ngutle ngua raqurla i quasik gua qarang taqurla da ngut matna ramirang. Braqurla ba mada i nguaman saman guak da qaitkik unatmatna. Untmatna runa takmrirana ivirang ngatat navrun da uratmatra sagal urasmas ba magi i de quasik liranga de de qulingua raqurla i guaqarang. Dap diip slap slap prangua i ngut manta de diip liranga ngatat navarangua i qurlingua da ngutle quatak marirang i bup. Ba ngu mali na guari iratak marirang da ngua de quasik da de ngutmatan da diip ngu tanang ama qalainga vat lirang ba divirang ngat dan. De da nguatit ba ngut matna sagal gua arlang ba guagi i ngut matna sagal ngat ba rlurluitam da guaqamas da guaqamas da qaitkik da qaitkik slap slap prangua i de quasik de diip qurlingaua. De magat da vriana ama taim dutit bura kevang de magat dama qaqat tatkiarlut yanivuk. De magat da ra qutmas ut dut man ba i asevuk durat matna sagal ura kakau. burat matna sagal ura smas irang i ut drlam i urat mat na rama qalainga da diip kuasik de diip qurlut taqurla. Dura atmatna rama qalainga iranarlip utas ama res da de quasik de diip qurlut taqurla. De magat dutman i ama kevang dut man ba yase de da quasik uratle raqurla. De magat da sagi urang bura purlmanas i urat matna imani i qaitki slap slap prut ip tama qalainga dep magat. Urtmatna burat matan quate ama kevang da qaitkika uratmatna. burat matna. burat burat matna. burat rama qalain i de quasik de diip qurlut taqurla dap qaitkika urat matna. Dep magat da vriang ama taim. naqasa ida quasik uratle raqurla de magat da qase dama lavu de ratagan i taturimit. De magat dun taqan ip qurlun amani. De magat dut mit avit ba sevuk dratagan brura dun sil ip qurlun dap qaitkika slap slap prara dun sil i quasik magat ivut drala da ma maragas. Da qaitkika de qurlura. Dep magat durat matna ba quati ama vlam ngat dan yase ba magi dap qaitkika ura yane i quasik magat ivurlu sanas. Bep magat davat yang ama taim i qurlura de magat da muaqavap ngat dan ip urpurt manas i utdan i yasemak ivurat. De magat durat mana ba sagal ura kakau dura kutsarl ngat durat matna sagal ura galip. durat matna sagal ura qalun ngan ura rim. Urat matna ip utra ma qalainga de magat da. qurlura da saqi yang ama muagvap ngatrut ip dep ngulu nana ivura guirl sevuk de quasik de quasik da lungra ma muagavap ip kurlura. Qasa raqurle madu ramut palungra ma kevung de magat de ma laviam yansil ip qurlivin imit. I nani ra guirl avin nemit i quasik i vin yane. De magat. durarl guirl burat matna imani da qaitkika qurlura durat matna mani i slap slap prut tama qalaga. Sika uranarlip sama mres da rluirluit tam dura qama irutra ma qalain pat liranga da dip kuasik de diip kurlut taqurla. De magat da nani qurlut ba vrianag ama taim dama laviam guanman maniam i yang tagan sagat ut. Diip magat da urat tagan bra yama. qaitkik de kuasik magat da de kurlura i qaitkaqarlka ma qalainga de ga man luma mevaram dap diip kurlunira dap quasik magat ip undit semit. Dap diip qurlun ayara dunat matna banas lua yara. Urat manta tama qalai ga de luva. Dep magat da vriang ama taim dunmit semak ip luna purl unaq a mavatki. ungae martkai dunman anavuk ba yase da qurlun aman bunat matna. Unrarlma de utmat na sagal una mritik. dunatmatna sagal una smas. dunat matna sagal una kakau dep magat dunat matna sagal una as mas mai ip nani magat da nani nguatit ngum nam lamak manama kenaqi da nguat dan sama qalainirang de qurlirang. Dep magat da sa qi uranbandam naluaqa ma qalinga vrama takmirang ip savranas i de quasik de diip kurlut taqurle i bing bingmat savrut. Dep magat da divurat matna prura slang. uratmatna vaturevarap sagal una takmrirang prunevaram lamani. De magat da qurlura. de magat drat brataqan. diip ngulu nana ba qurluna qua de quasik i unang yane dep magat drasil ip kurluna i raqurle guak evarama nasra mam. De magat da qaitkik qurluna de magat da viang dura pait mat amanu savrama salang i qaitkika ura paitmat madan i utit. Utit butit but man glama lavua da qurlura drataqarlut nara salang. Ta taqarl ut nara slang. Ta taqarl ut nara slanga. de magat da vring ama taim burat matna. Urarlap da sagal ngat de magat da qurlia da urarlap duratap mat dep magat da qurlia ba yase. De magat durtap mat savrama slangi da ma nirlaga ama slangi ba giangip ngat ba ma rlakan ngararat nvrama mung. Diip magat. dratu ama rluga ba rlavrlap dra rat ama riim de magat. durat dang mas navrangat da qurlia quarla beviase da malaviam yanmragan ip undit ivuratang mas navrangat de magat dutit bura tang mas. Utira ba qasevura dang masa. de qasa rasel navat qiait ama rlatki i mada rarlas naqi. Urasela drasil i lungre de divuramnam ivuraqa ma qalainitnak. De magat dut mit ba semak bura sela basavura marlu ama ma ngariqit. Da ngua mit sangat sevit ba nguanam ngara ba varlast da ngua man sangat ba yase da ngua van prura resap yanemak. De magat duranin ba nasa butas nama qalain lungre urat matna vrama rlatkia. Urat matna ba ralungra blu qurlut tagarlani ura <hesitation> dan mrama lauan ba qurlut tagarlani ama atlu savrut dap de quasik de diip qurlut taqarlani i bing bingmat savrut. Braq urla bama bama qalainga de urat mat na raluqa ama qalinga i tamal takarirang ip savaranas da de quasik de dep qurlut taqurla i bing bingmat. Urat mat na sagal ama qalun. ura rlap duratal ama galun brarat da qurli ngara. qaitas qurlingra. ba qurlinga bevi yase dura sel dutit bur a mnam. Dutrama qalain dut dan sangat ip prama tak. marirang ip savranas. Dep magat da urarat prama rima prama takmrirang i ama nat ba sap ma marlu ip prama takmrirang savranas Burat matna brama gi bama gi dura kusarlam. Ura kusarle ama takmrirang i lirangebaraganas de magat dutit. utit ba sevuk dut dan ba yase serang ip baraqanas. De magat da vring ama taim imake i qurlut imit de magat da da gumam. Qa paitma sama dang de magat da qatit ba qaman brama orltki mrama kenaqi ma olarl da qaman baqa marl sut butit brama asolitak dut dan setnak ba yase dura rlusa praqi. De magat draditk mat naqi dratatmat savrama gi. Ratamat savrama gi de magat da utit sangat savuravat bura sistam. Yari ratal arauang da yari ratal ara vang dutit ba yari ratit sava ravait ama vatki bra mali tara marlan da ngana ramung dra sistam. De magat dra sistam dratap pama dul saruvarl de magat de magat da saqi rararama da sagal ngat. Dep magat dratatam bat de magat dratas. Tatit dra ralkut ara rluavik. tral kurara rluavik i raqurle naman luqa ma orltki i ramaraqi. De magat da saqi vat i yang ama taim da qa. mraqan ivutit ivas karlka ura pas ta yang ama tal dutit basemuk. Dura rlumas da qiait a dut dan saqi ba yase. De magat da qa sil i luya de luqip tan ban iva qa ma malapka ip savat ura school. De magat da dut dan saqia ba yase dra rlusap praqi dran ban dam praqi braman prama ganam ama ngariqit ngana qa. De magat da qurlura de da malaviam yana taqan ip askarl kurli i ama gilim nun. Dep un de duna taqan ip divun det ivunaran. Dep magat da qaitkika ma laviam yansil ip undet taqurla savrama school ivan skul taqurla. Diip magat duna laiviam yana tal lungra ma qalain dutit ba savuk de magat da yan det sun bunral ma i una skula da yan dru vuna luquviam ivuna dran savat ama skul. De magat da qurluna dundran dap saqi yamde rluirluitam da yana qamas i saqi yanat matna rama qaliang ip pron. Dep magat da. yanat matna rama qalinga i yanat manta vrama galip mat. ba ma kakau de magat da yandet ba yanam nam da ya dran ba yanan ban prama res. yan ban brama res i yanamnama ba yanan ban prama res. yan ban vrangat da yan dran sangat. Ba yase dutas. yanin mangat botas de magat da ya det avit i yan tal ngana ma pragum ba ngan ama. piuk ba savuk baraqot vrama school. Da slap slap slap pat ngana yami yandra yana qavap na nganut ip sama qalain ip school. De magat da yam de qurli yama dap qaitkika ut de qurlut vu. Dap iam de qurli yama da qianat matna ip saqi nani yase da undran priang ama weekend. Ip una pas tamiam i un drat navra yam. Undran ba yase da nani yana taqan una ivurat matna ip ta lungra vrun ivundrat navra yam sama slang. dun drat navra yam sama kabalaqina una quk mastam ngat da ngana ma pilptkina. Dep ma saqas prayam i ama qunas i yam na iv yandra vrun i ama nanim nun. De magat da vama gilim nun de murl quasik unanan qitle qi talun taqurla i ama qunasim nun. Quasik magat na qi ip qitalun taqaurla ida ngana. Bep magat da qiasil ip de tatal marun de marun de magat dratat mruna. Ba ngua de nguatit savuk sagal guari ama lavu dap gugarliga de qurliga qanari ama lavu. De magat dramit saruvarl savat ma Alaqsam da qurli ngua ngun guari ama lava vat ma Malasaet. Qurlura da tamit ba qurliremuk sama lotuqiam savrama talak de tarl quirl. drat dan ba yase bra nginga sak quaqamas da qaitkika ngua de nguat drlam i guari a ma lavu. Be iv yase ama rlangi qi amra ngua de magat dramit bram ngua. A ma laivam qi anmit sama biktki sevit nama kakua i mudu yanat matna samtki dap yan drlam i ngua vuk i ngu ta marl de magat da i ana mit ba savuk sama smas da yana taqanipde ngurl guirl. De magat da i ana. quirltait lungra ma qalain i mada lura ta mrangua. I lungra ma qalain i ratmat na vrama takmrirang ba savarangua ba qurlingua raqarlani. De magat. dave da nguk naki quasik ngunarlip ngurl quirl i qaitkika gu laviama i mada yan mrang ngua bep magat da yan dra ngua da yandran sangue i vadi ngua ngip i ama valak prangua da ngana ma bias prangua. I da quasik qi antle raqurla. dap madu yanam lungra ma. luqia ma biktki da yanmu yaqa ma malap de magat yan det sangua ba sevit sap ma osik lavuk pat ma napapar de magat da yanalsil i raqurla sangua. Da langas nangua mrama valak i ama kenaqi qiatit namat ngat bama ma vu qualuva braquarl luge quasik tan bandam savraqa. De magat da yanman ba yan mrangua da qurlingua da qurlingua. qurlingua vuk pama osik. Yan mit sanqua ba sevuk dep yase i ngil vrangua da urarl quirla ba semak da sagi ratagan i ngurl guirl sevuk da ngua sil i diip quasik magat. Yan sil i de quasik magat ip ngu guirl da qaitkika de qurling. Ua galiam i qaitka quasik magat ip taratmat i ama qagaraga ma quanaska. De magat da sika yan taqan ip mat mrun ivagait tkia dan yase mak savat ma vunapala ding de yan sil i diip quasik magat taqurla da qaitkika unmi de undet sap ma luqupka ma qunaska puk. Dun de be da qurlut puk. Qurlingua vuk da ta man da qurling gua ivuk ngun guasrluqa da qurlun ivuk i ngarak san de davat qataqan bup bup. Qataqan bup bup i rami raman da naman aqa ingarak saqa. De magat da qurluna bev i yase da qasil ip qurrlingua da qa paitmat yase vit savat ma Alaqasam. qa paitmat sama dang de qatit ip qapas tatalap. Qatit ba sevuk ba qavasta ma talavana de qaman glama orltkia de magat da qa plagi. De magat da qa quiram da qamraqan a ngua iqurlingua da ga paitmat de qamit nam nangua da qurlinga. A ma lavu ratdan ba yase brasnan <noise> bat da ngua sil i quasik nguat drlam i mada qamit i da sil ip gatit da qa pas ama tal de magat dratit dra mali. <noise>